كيما يقولك بش تطويهم للل- لحوايج كيما يحب الحال للزم تحطهم فوق الطابلة تطوي علازوج <hesitation> نص اليساري والنص اليميني وتحطهم <hesitation> وحد فوق خوه وترفدهم غير بلعقل ودخلهم يعني فتاني- فبلصتهم غير بلعقل